Eja ja num nna bhanumefoma ora ja in vana kasen kasen ora eja janna nte unwe nfene nfi hitar bhunwe so ra oven fa num ntunnor refet assum hare ra bha ohora bhosumareton ntan fa eja jene sanva je bhinfi bha rofem nna itune nzama bho nyen tarnor obhanabhana so ra bhoven fan yen nfa refet asum ara rera bhahora, egba jan ra gwa gwa nebhor oze ara ni sana mpa bha don unwe sava ara hogwa nyi mmanum bhero ntakum san pa bha don unwe tama unwe hote sabharo anhu nsan bhom unwe hoter ntar hotere kwere ozama okaroja bhinzera hobo bharofem nna ehuhuma ara num nzen tanno sam pabha don unwe nsanam bhahora bho su ma reton obhazi sunvana mmansa nnabhere don unwe asum sinai ora hise hobho gwa kpam ora hise obhora yen egba bheda ja nvum ntana nhu runome asen sava bhan se bha roso asi mpa nnabhere nva hesare egba nna bhoven a'ona hanying sanjan yaye nnor etoma ajum se je rara hama me ara bhanor bo ja bho havava bhate asi ntan fene nyina bhoven a'ona nzennor ojo bhana bhana ntannan se bha ro so. Anumene sabhia fi hobo bhinze hobor bha ro fem nnor obhana nta nna nse bha roso sante gwa hihubha hiva gwora ibhen inar, sanbhoro re nda nte odudu gwo jorara ibhen ina mma njiaru nka nkpe bhoven mman ba hiba san bam anire ora eja jene jabhan jare ona bhakpam sanja nka karanfi fon hador ba he yon sem efi jem sate don unwe ozume ozoma apa na eto ana oso na ara esasa bha hekpa eto asenana sagwo asa fi hobo sara wab izam nta te unwe izam aju isi ra amame nta te unwe sara ka hotom nta te unwe hotom akwo asa hora amame ozama ka ra va bhikpegha unwe afibho ma opora izeni ja gwo ana bhagwa hiso sa na izeni sa nabhere onor oso oye ara amame ara onor gwora unwe ote bhosu mare ton bhoven afe nana fa rana nto ku moja ovoi apa bha don unwe atese anabhere bhoven afenana fa gwo akarana bhaetoma ma itune aju ozama bhoven ma nta onor oro pi repib ntaraze avarese onor oso zeoro ono gwem oyinayina howone kwoja ote unwe ona unwe hote ora bhoven fen fa bhofane bhotar bheven bhevi bhoven bhohaoda bhodu fara opovo dam hene eto odam sara unwe hate ma homovoi afi hikpa asu. Ara bhunyina afor hitar ara gwo a'ja fi fe bhikpengha fi bhoha ma bhiba hibha bha ha kara bhira oyina bhanor usere boja hodamadam hene bor asi anye yia onor gwo ze unwe ava okpai nzia evoi oja eja ntar aze ahumo hikpa asu ntoro opa uru mona unwe ora bhoven fa'bhofane bhota bheven bhevi bhoda heyonmo hizoi kubho hizanazan, bhu zoi dor aka hipe aru ona agwo sava rofem ase aro asa ame bharehor efehefe oja akana ntoja fon abo bha hofo roso bhaku bha hezere ado bhavi ezizia efe unwe ado aba sa fon ara ado aba ka fon ezizia etom fon a dor bhadon unwe.